Ēnukuréén jaa émimiir matéñiyé mara épayo énukuréén. Néni épayo umugéyo tahu, épayo éjuhé éjool to, yamugutimé éni éjool to inje imimiir injé épaloom gumumuk yo tahé. Inja imimiir que jaat matéñihé nibajé.